أكبر حيوان شوفته هو الأسد هذا بالنسبة لي هو أكبر حيوان شوفته، <hesitation> شوفته فين؟ شوفته في حديقة الحيوان لما روحنا <hesitation> في مكان في السعودية ما أذكر والله وين هذا المكان تقريبًا سبت العلاية تنومة في هذي الأماكن إي بس كان هو الأسد هذا أكبر حيوان شوفته في حياتي.